Zato, sivy ambe sivy folo, valo ambe sivy folo, fito ambe sivy folo, enigny ambe sivy folo, dimy ambe sivy folo, efatry ambe sivy folo, telo ambe sivy folo, roa ambe sivy folo, raiky ambe sivy folo, sivifolo, sivy ambe valopolo, valo ambe valopolo, fito ambe valopolo, enigny ambe valopolo, dimy ambe valopolo, efatry ambe valopolo, telo ambe valopolo, roa ambe valopolo, raiky ambe valopolo, valopolo.